Eh ghe n'é tante, tròppe cöse che me conligan à unna barca. Inte questo momento me vëgne in cheu bonanima de mæ cugnou o Mouro che ghe piaxeiva tanto pescâ.